لا يبقي طباخ احسن عشان يعلمني حاجات كتيره جديده انما السواقه معروفه يعني، السواقه كدا كذا هتتعلمها هتعرف تسوق لوحدك، انما الطبخ فيه حاجات كتير وتريكات كتير وخدع كتير، ممكن يعلمك حاجات انت مكنتش تعرفها يأكلك اكل انت متعرفوش من بلاد تانيه فأكيد طبعا هيبقي طاهي او طباخ.